Mendete kiria kia thiguku kia twenty five ne muthenya wa disemba riria jesu aciarirwe. Wambere nyambagiriria gakenye varia tukiamukiria gakenge mweri mirongo iiri na inya. tariki mirongo iiiri na inya mweri wa di Mweri wa ikumi na kairi. nirio riu mendete holiday iyo mweri twenty five Yaa mweri twenty five mweri ucio muthenya ucio Thuguku yetu yaii mbega titayariu Ya riu ananiathirire mucamo. Thiguku twamiambiriria vau. twathiesaga na matuura tukiinaga gakenye nii gaciere tukivothagirwa tukivothagirwa tukivothagirwa gakenge ni gaciere. kuma vau riu ni twendi faivu riu ni kwambiriria kuvuga. Migate vingo iyo iindu yetu twamitaga mbingiritio. Migate. Karai gakoragwa gegaitura rigima ka cavaci. Na mutu wa cavaci vingo iiryo waguragwa wa mweri wa ikumi na Wa mweri wa. <hesitation> Wa mweri wa mugwanja kana wa gatandatu vingo ya mbia ya mbia cia kauwa. Nirio twaguraga mutu wa migate.

Tuga ceera vingu yetu gutiaii ino ciana iviragwo gucura vingu yetu gutiaii kuu gucuura riu vingu yetu twathiecaga tugaceerera aria engi tukamavirira thiguku akoroa matirarii tukamavirira. tukionagia nguo. Koroa matirarii tukamavirira. tukionanagia nguo. Na vingo iyo nguo ciakorogwa ita yunivomu cioonthe ciana cia itora cianthe nicii kira nguo nitakwa ii yunivomu. Kuuthie akonwo ni kuthimwa nguo onthe twathimagwa nguo cionthe civanene. Andu makonaga Na tugakenera thiguku iyo muno munomuno tondu yakorogwa ii mbega Na <noise> tukamikenerera. Nitwakenagirira thiguku iyo. Na tukathiie tukavirira andu thiguku. Muthenya ucio twakenaga tondu nitwamenyaga nitugwikira nguo cia niuu nitugwikira iratu cia niuu nituka Tukaria migate tondu tutierega kuria tutierega kuria migate. tutierega kunywa sonda maundu mengi muno. mburi nitukuthinjirwa mburi nitukuthinjirwa ngondu nguku icio cionthe twathinjugirwa tukaria. tukathiria. tukaikatii. tukaithiria na tugakena tondu twaricaga cionthe cionthe. Thiguku. thiguku yetu yaimbega muno nitwamikenagirira. Nitwakenaga nitwendaga nitwa <hesitation> Nitanyunyaga sonda. nitwanyunyaga sonda nitwanyunyaga. Yani kiria mundu Egucaga kuria na kunywa tukaria na tukanywa na kumi kenerera. Twamikenagirira thiguku yetu yaii mbega muno titayariu ya ya riu niyathirire rabaa ya riu niyathirire mucamo thiguku ya riu niyathirire mucamo. Thiguku ya iriu nioa <hesitation> tungivoya ngai tu tucokie thiguku tairia cia cia tene. Aah ya riu ni ya thirire raa. fiu fiu fiu. Thiguku ya tene. tariu akorwo ni cavaci twaricaga cavaci. Nirio tugu cenjia kuria kindu kingi na nitwakenaojirira thiguku iiyo muno na andu makoragwo makenete. Ninauga ringi nitwekagira nguo cia niuu iratu njeru iratu nguo. na twekiraga yuo <hesitation> Nguo civanene tuonthe itura rigima ciana tondu vingo iyo fashion yatuakuma. yaumaga yaonthe undu umwe ya kundu kwuonthe ciekiragwa undu umwe. Tugacoka nyomba tondu ringo iiyo ciaii cia ndaka tuka thinga na maii Na munyu wararia nyomba karenetie!nginya thi wana ukiga kinya uguo na ndaka urona nitako gai kathiminde. no tokathiminde nikuthingwa na mai na munyu uka nginya anawe mwenyewe ugakenerera. twararagiriria thiguku kwambiriria mweri imwe wa wa mweri ikumi ino wa kairi. disemba nirio twaroragiriria riu thiguku vingu io gutiai kurima vingu iyo gutiai ndui. yakoragwo kurariria thiguku aria mai nymba ria ndaka ni kuthinga. aria mai na kiria ni kuthinga kusaria mai!ma ngombe tukithingaga namo. nyomba wakororia uguo ukona gai kega viu success iria watumagirwa skulu tukiisugaria. nisio tuathondekaga merry christmas tree iria mwitaga thiku ino merry christmas tree. tugaisuria kou. tugakenerera thiguku wanawe watonya nyombari io indi ya thiguku nirio twavuragwa mbisa vi aria mavuranaga mbisa vingu iyo mamenyaga ni indi viu maguketha kava. tondu matovuraga mbisa mundu umwe athiururukega vakuri gisagi kigima akivuranaga mbisa. na mbisa wairoria uguo. Na ii mbega na nthaka tondu ciaii cia kiria. cia thiguku. <hesitation> Thiguku wee nitwa kenagirira. Na nwa ni miende ringi. Vingo iyo nayo twase Twathondekaga njwirii na tumikkiria tuthondekete tumii mavati kana mukere tugatura tura. Kana mukere tugaturatura twaturatura mukere tukavivia viu na makara riu tondu mundu ndangia vingo iyo gutiaii ino kiria cikwo riu cia beauty cia savuni ikwo vingo iyo riu ni twe enyewe twethondekaga. Riu koguo thiguku yetu twamiambagiriria kumivariria kuma mweri guonthe wa disemba wakoragwa wiwa thiguku na nitwa mikenagira na nitwa miendete. Thengiu